Olma, nok, uzum, banan, apelsin, mandarin, limon, qulupnay, malina, anor, shaftoli, o'rik, gilos, olcha, tarvuz, qovun, ananas, mango, kivi shular.